Nyowe ekinkukunda kunywa n'obushera, obushera bw'ekikiga, obushera bw'ekikiga, nituronda amiizi, amiizi tugateke omusafuriya, tuteekemu esaano, esaano nooteekamu kurugiirira amiizi, amiizi, amiizi gu waatamu, kokumara kuteekamu esaano, nooshigisha otiire ahamahiga mpaka kokureebera bwahindura erangi burikubanza kubira omu rubaju okabwiyaho waamara okabanza kunywa.